واللهي نضيع مفاتحي, خير من إني نه- نضيع تليفوني, خاطر إ فتح فاللآخر ننجم ن <hesitation> منعتش ننفتح دار, ولا كرهبا ولا اللي هوا, ننجم نمشي نوقف على أقرب مفاتحي, نبدل المفتاح, وأموري مش منيحة, بارك كونت تليفوني فيه قرايتي, فيه خدمتي, فيه تصاوري, فيه معلوماتي معناها, سيكفاس- ماذا أفعل أنا؟